Me abang, dyikpen ndyi dinong dyikwãre onet aku ne dyitiẽm kprádádát da'-chi fe' ori-onet ké dyitiem, da'-chi-a'chi ori onet kyibi wo yip ká á shwam byiryiing alta'kba ke enyam bikõõ eyén ari kyirang n-ke ká ban or ari eringe ba'-rong ba-chi bá-byi onet o'chi-o wõ éné or wo a'-chi onet ene kyi nyn wo. Dé, ké nyn-o wo' de, kyi nyn-õ dyikpén ndyi-dyi nong dyi'kware nen áa-wõ-a-shee õsowõ wo afe batu afa' ba'kin-kan eyen a'kye ka'nbe- ofé dyikpen ndyi dinong èné osowo ojuará-o obáá-o büfañg o'kye akpuga ókyi-o kii'-wange anyi a-chi á-cá eyen o a'kwa nwet eyen a'ferẽ ne bu'bwõ bankpunge, a'kpet e'ku dyikpen ndyi-dyinong a ja esong eyen a'bi kyisé eyen a-bé onyi a'fun bwan a'tange ka'mbe to a'tip ka'nbe ke ba'a nwet a'kye kanbe byien nbyi byinong a'fe ka'mbe ka bankpunge a'kye ka'nbe nkyi ba'da kyi ne n-chi ba-cin ba'ca ba'kañ dyici a'fi nayi aa da kpu wo-tó a'dim di-jee nkyi a'ma'n e-chi a'-chi dyikpen ndyi dyikanong dyi kwere ndyi a'da kadyikpen ndyi dyinong a'ku ne osowo nang ye' mu'afu akpen kùji akpen kanong a'kpen ne osowo, osowo my'o o-chi bubong ne e-ji be bacin banet kîîjé me dyikpen ndyi ji dyi-mu ku me mu n'kpen ne osowo n'bu' ne afiring nkõõ-a akafuo o'kyinie byuryi dyicifiring nyri n-chi nkyi nda'man e-chi oyen o'fémẽ kyiteríng. Nchi gambi nfe nfe myen aphorga muno nannapa na phange me mba le mbioh eyep a ye le wane ji me mu di lepkan ndi le ne nor a wan ne ji nchi bem e ji ntah le bo iyen letem ke ole aned abi abi emun wha otah peka pwune afuekon leyen umen ne nmu ana nkenen lepken nde lenor ndele atte mye iwollar he oswuovo osuwor oken or lepkann le bem cho leptuan ndi e mule osowor mtea mu le pken ndi lenor Mu o—fu ba a da chuap me chuom chi bi mu mu gbad mbi bi chi kye akpuga. kikire ojuab amu a kwa kikire akwu. kikire ojuab amu a leme kikire akwu. kikire ochuap amu a ko nyare okire akwu. so dyikpen ndi dino nki me mmu n kyu and di kware nen a. nang ye nang ye o–kyu dyikpen ndi dinong. dyikp ndi a a da kyu ne bushi mb oso. ne ofe ne ori oned ne ofe–ne baned mbe ba anyi farang ne wo. ne ofe–ne batun baned. ne ofe–ne buam bane eyen ne banned mbe ba be odim wo kyu ne mbe ke bunyindyitiem ene nke dyikpen ndi dinongh kikware nki ba da kyle